दालत हमैनके सबसे पहिले दालके निमनसे घामे सुखाइसी सुखाके ओकरा जातने चाहे मिलने पिसाइसी । पिसाके घरने लेयाके चलनिसे चालके फटकके ओकरा निमनसे डिबाने राख्दैसी । ओकरबादमे कुकर उठाइसी कुकरने केतना अदमीबा उतने उहे अनुसार ओतना मुठी राख्दैसी । ओकर बादने कुकरनेके दाउ चाउ दालके ओकरा निमनसे धोइसी ओकरा धोओके पानी रखैसी हरदी रखैसी ओकर बादने नुन रखैसी तेल रखैसी ओकर बादने ग्यासके बारैसी ग्यासके जब बार्दैसी तह ग्यासमे चरहाइसी । ग्यासमे चरहाके छौ पान छौ सीटी लागजाइय ओकर बादमे लागजाइय तह ओकरा सिटी अपने माने निकलजाइय सिटी निकलके तह डालके निमनसे मिलाके ओकर बादमे करसुल लेइसी करसुलने दालने करसुलने जिरा, मर्चा, लहसुन धिपाके आ खुब निमनसे फोरन धके पका लेइसी । पकाके ओकर बादमे दालके सेउक देइसी हमैनके आइसनके दाल पकाइसी ।